إي ثما فرق بين الثقا والإيمان, الثقا غالباً تكون مبنيا على تجربا قديما, حاجا شفتها وإلا عشتها, وخلتك متأكد منها, كي تفرق في شخص مثلاً, نراهو على خاطر, برهنلك باللي هوا يستحق ثقتك في مواقف سابقا, الإيمان من جها أخرى هو شعور أعمق, ميستناش برهان من الموس وإلا تجربا سابقا, يكون مربوط أكثر بالاعتقاد القوي في حاجا, سوا كانت حاجا ملموسا وإلا حاححا غير ملموسا.